(-) Imalatiskshi nihuk abeja o mishki chushpi ñukanchik kawsaypi y ñukanchik pachitapi <hesitation> rikurin o allichik. Tapuyta rurashkakuna chay kan yuyarishkani abejakuna nishun chushpi mishki mishki chushpikunakan <noise> y watakunamanta yuyaripani ñuka uchila nishun wambra kashpa <hesitation> y educacion ambientalpish shuk <hesitation> profesor tiarka chaymi yachachirka <noise> ñukanchik abejakuna pachapi sakirikpika alli tukuymun ñucunchik pachita y si ñukunchik seres humanos o nishun ñukunchik kawsakkuna runakunachikkarikpika <hesitation> allitukunmun nishun ñukanchik pachita shinapish ñukanchik mishki chushpikuna chingarikpika tukuy, tukuy tukuchidur rato <noise> utka nishuk tukuy <hesitation> destruiringa ña mana tiyanga chay yuyarita, kurka chay saquirishka ñuka. Umapi ñuka shunkupi, <hesitation> y chaymanta <hesitation> nishun ña chaykunata tukuchishpa yuyrarirkani ñukapish <hesitation> asha chay abejakunawan trabajanata shinapish mana ima herramientas o tencnicas nishuk ima yachayta charipani, asha cursopi, shuk cursupi uyarkani imalaya, chay ima ventajas kunata charinkuna <noise> sumak kan, kushiyarkani y nishuk ñukapish trabajashaniparkani paykunawan shinapish, <noise> mana nishun ima proyecto clarota, objetivo clarota charishkamanta shakirirkani chay yuyaykunata, yachani ari chay mishki chushpikunaka <hesitation> ayudunkanuna ima nishun polinizaciòn, chay paykuna nishuk paykunamunta mikupanchik paykuna chay polinisacion rurashkamanta tiyankuna frutos, y shinapish <hesitation> rikushkanchik kuna watakunapi, pesticidas o fungicidas kunawan wañuchishkakuna y shinapish mana tiyashkuna sisakuna tukurtishkamantapish. Ñuka charini shuk <noise> wauki ingeniero agronomo pay nipan <hesitation> paykunamuntami mikunchik paykunatikmi polinizaciònta rurankuna, y <hesitation> paykunamun <noise> kuna kan karana kan <noise> pai chishna tarpushpa chishna yuyarishpa <hesitation> tarpurka sisakunata mirga sisakunata, aretes de novia, ima genardios, ima chaykunata tarpuskamunta lavanda chaypish rikurin mirga abejakuna, mirga chaykuna rikurikpi kutin ña chinapish shuktik polinizacionta rikurikpi kutin charinchikpish frutukunata ña ima, granokunata <hesitation> o vegetales o frutaskunata. Chaymi importancia y sumak kan <hesitation> ñukanchik medio ambientamanta ari <hesitation> mieltapish kun pero, mielatata mana kupan, sinopish polen chay ceratapish kun, propoliota kun, <noise> chay polen propoliokuna sistema inmunepuk alli kan nish ninkuna <hesitation> ñuka wawamunpish mielta kura <hesitation> karani <hesitation> mama, yayakuna, mamitakuna yachachishka. Ungushka kakpi ima ima gripe o ima kunga nanaywan kagpika <hesitation> asha miel y jugo de naranja o limon timbuchishaka canelawan kugpika kugpika kunga alli tukumun o gripipish chingarin chishna rurashkani ñuka wawawanpish y alli tukushka chay <hesitation> yachaykunapish <noise> sumak kan shinapish shutik yachakkunaka parlashkakuna <noise> propolio, polenpish alli kan y <hesitation> ima chi bolitacunata kushpa chashna pero mana mirga, mirgata yachanchik imalaya <noise> mikunata chay <noise> imalayatik cunsominata chaymi <noise> mana <hesitation> randishkanchi shinapish mielta si ima yanunapuk o tandawan ña ninchik janbipukpish y <hesitation> churapanchik ocupanchik y <hesitation> ña ni- nikurkani abejamunta uyashkani y media ambienteta alli tukuchin, alliyachik y floreskunata kawsachin y <hesitation> mashti shuktik y nishun mana alli <noise> chushpikunata anchuchin chaykuna veneficiokuna o ventajas tiyan chaykuna abejitapuk y shuk amiga charin paypuk tio shuk criadero de abejaskunata. (-) Mieles campos nishkata chaypi pay ashawan entenderishka rikurishka <hesitation> paypish ña <hesitation> asha doctora kashkamantapish ña paypish katuk chay nishun <noise> productosta chay avejamunta chinapish <hesitation> kunan nishuk ñuka familia ñuka ayllupi, uyashkanipish ñuka wauki <hesitation> paypash asha jampik tukushka <hesitation> paypak experienciawan mas bien o jambik yachag experiencialawan rurashka o kishas uyashkamanta o ashata <noise> yachshkamanta y picadoras de avejasta chaymi pay, ñuka yaya y shinapis ñuka yaya jatun mama, jatun yaya, munpish pikachishku chaki mukukunapi ash chirpuk asha atristis, artrosipuk churashkakun y yalli alliyamushkakuna mana <hesitation> jambishka shinapish <noise> aliviashka chay nanaykunata chaytami paypish rikuchirka y tucuikuna uchila wawakunakashpa, o kay punlla kashpapish <noise> rikunchin ña abejata pikagpika ña con- contento kushilla kanchik. Ñami fuerte kashun ñukunchik sistema inmune alli tukunkami y allimi kan nidur kuna chashna yuyarishpa uchilala kunapish pikachinchik ñukanchik bueno, ñukanchiktapish pikachirka ñuka yaya, mamakuna y sarun killalapish ñuka sobrinopish y pikarishkakar ñawipi pero accidente <noise> chashna <hesitation> chaymanta kutin accidentemunta rimashpaka ari gente <noise> kuna alergiata charishpaka mejor mana mana, paykunaman paykunapuk laduta purina <hesitation> pikackpika ñatik ima shuk anafilactico ima reaccion alergita japimun chaymantami chaypis kuydarinachanchik abejamuntapish <hesitation> shinapish <hesitation> sumak kuna kan, sumak mishki <hesitation> chushpikuna kan, ñuka uchila wawamampish yachachini kuidanata, kuyanata paykunata ama wañuchinata y <noise> rikuchinakan mayjinmi <noise> alli shushpi y mayjinmi mana alli chushpi, chay abejakuna <hesitation> alli chushpikuna kan, mishki chushpikuna kan y <hesitation> mas bien kuydana kan ama chingarichun y wasikunapi chayakpi yakuta churanakan o asha <hesitation> plantas, florespi tiyarichun shakinala, <hesitation> llakimika <hesitation> paykuna ñukanchikta pikashpaka paykunapish wañunkuna. Pawkunapuk kawsayta kunkuna sumakpish kan o rikurishun sumak pacha kan o sumak ciclo kan paypuk kawsayta ñukunchikmun kushkamanta <noise> chaymantami kutin shutik ashawan ashawan nishpapish <hesitation> ñukunchik abejakunataka kuydanakanchik y <hesitation> tarpushun floreskunata, sisakunata y chaypi ashawan mirgarichun <noise> ña ashtawan rikunkapak ashtawan panales ashtawan abejakunata.